<hesitation> Ia, izy koa edy fiaramonin̈y areky, nan̈aja, avô manjaka izen̈y fi- firaisankiny, ndreky fitiavan̈a, ndreky fifanampian̈a amy ny raha tokony hifampian̈a. Mandry fahaleman̈a edy fiaraha-monin̈y areky.